<hesitation> Raha hoe hanina hanina tiako ndreka zany an, a <hesitation> tsotsotra de <hesitation> ravi-mangahazo miaraka aminà henan-dambo, de <hesitation> saramaso, io zany ny anahy farany tiako raha hoe saka- hoe hanina a <hesitation> sosotra nefany sara aminahy.